I will choose the power to speak to ley whole world reason because they are human being like myself and when I talk to them they will un- ley will be able to understand me.